Për me bo shopping, ma shumë kisha pas qef me shku n’dyqan personalisht. Shoppingu online nuk m’doket shopping <hesitation> i vërtetë, nuk osht shopping real. Ti veq i kqyr senet edhe nuk munesh me provu kurgjo. Po nëse del me shku n’shitore, me shku n’dyqan vet’, ki me gjetë numra t’ndryshëm, tesha tjera. Ki mundsi m’i provu krejt teshat me kqyr çka po t’rrin ma mirë edhe çka po t’pëlqen ma shumë.